E woodi Kociya Zuba, e woodi Riva Nayja, e woodi Riva Benue, e woodi Lake chard, e woodi ƴeewa. <noise>